أفضل كتاب قريته، كان كتاب عن التنمية الذاتية. كان يعطيني أفكار جديدة عن كيفية تطوير النفس. أنصح أي شخص حابي يطور نفسه بقرايته.